Lekin siz barbir mani tushunishni istamayapsiz iltimos bu pullar manga judayam kerak men sizga uzog'i bilan uch yoki to'rt oyda qaytaraman.